انا نفضل انو نتحدت باللغات الاجنبية كلها لانها حاجة نسحقها في حياتي ونستعملها يوميا وحاجة جد مفيدة يقلك من تعلم لغة قوم سلم شرهم